باش تشجع روحك على الرياضة حط قدامك أهداف صغيرة وواضحة، كيف مثلًا تمشي للجيم ثلاث مرات في الأسبوع أو تعمل عشرين دقيقة جري كل صباح، خلي الحاجات اللي تعملها تكون حاجة تحبها وشيء ينجم يبسطك كيف الرقد والا السباحة والا حتى المشي وفي الطبيعة جرب تلقى صاحب ينجم يشجعك ويشاركك الرياضة <hesitation> هذا يعطي طاقة إيجابية.